ah pues kës ti boka uyu ti nay giedz c̲h̲ixkwaꞌ kës, xneꞌ nay suero xgu nay lo kës, xiu sdobu lo gi xlëꞌbu oxna xiuwa lën lat sardin par ic̲h̲ikëwu, par ic̲h̲ikëwu xiuwa lën lat sardin dzekna konda tsinila sti lyu lëꞌ nay xneꞌ bis lëꞌná ziꞌdña kës, lëꞌ nay x̱iꞌdña kës lonu.